Dusi sisi'a boi mɛ ti bu yuuŋo kɔ'ɔm fi'ɛ taki taki pugum ka nara ti nɛra wuna. Dunsina wa tu tari kurikuri. Kurikuri n nɔŋɛ dɛgerɔ la basɛ ti a inya ni kɔ'ɔm fi'ira mɛ ti fu pugum ka bɔta a lɛna fu. Tu me kelum tara butila. Butila fi'ɛ mɛ paa ti fu san pugum ka wuna nyɔa, fu wan ba'am, gee nyɛ butila fu wan ba'am baŋɛ ti aayi fi'isegɔ boi bua wa puan. Butila fi'ɛ mɛ.